Re rib'aniik jun qalmasaal wuxu' jun qakab'lujuuj rajawxiik b'la' qab'an jun laj qe qakaltan re ak', <hesitation> nab'eey nana qajiyij qaak' xaqara' <hesitation> qa xaqara' qe qajiyij chech q'iij wuxu' chech pajb'al qamansaj tek'ara' qaya' chu' q'a' <hesitation> ya'taj chu' q'a' li maq'anya' qalsaj, qakamsaj che k'o chek chila' re qab'anan qelsaj k'o nik'yaj kikb'an chiran xa' kikjitz'aj pi kiqol y k'o nik'yaj chek qaqelsaj qaqik'eel pirb'ach'iil re pirqol xaqara' qas otz riliik qas ke' rib'aniik <hesitation> rimal pi qachan qab'an wii' <hesitation> xaqara' qet- am che richalaj chewa' qatzaq rik'in wuxu' jun kaltan, wuxu' jun k'aj xaqara' <hesitation> wuxu' jun pepian qab'anan qas <hesitation> otz rib'aniik qana'n qaya' renejeel qanma' renejeel qachoq'ab' che rib'aniik qas ke' kitijek.